Chemo xkuj k'ob'ik ajwi' kun uj naq'taj chqe uj naq'tlik ri xk'oken qaqchee kb'an taaj qmal naaj wa'ikuj ek wi' naj chomo xq'axtaj ri yolb'al qmal ya wu uj k'o ajwi'qka'jpoom qach kuj k'ob'ik kwaat xtb'antaj qmal qaqche q'axb'al yolb'al qaqche ri ch'ich' wa'chi'ixkuj eek wi' mu qaqche wa'chi'ri yolb'al wa'chi'che ri xtiq taa' che ri tjin kk'ulmxik, njeel ajwi'k'o piqwi' i k'o qtaa che ri kk'ulmxik taq tinmit naaj naaj taq laj tinmiit kó ch'o'j kb'anik k'o yab'iil ktij nik che rb'i ri yab'iil che rb'i' ri ch'o'j chin tjin ki'b'noy ri ch'o'j chin tjun ki'pnoy ri kumb'al no'j are ri njeel ri q'aax b'al yolb'al njeel ri q'axb'al tziij are'k'ri' tjin kuj to'wiik chemo kq'aax puq wi'che qtaa chemo qka'yij cheri xtpechqiij mu che ri tjin kb'anik no'j arek'jab'taq ri' tjin kchkun chqe kepli ck'oken qaqchee ato xaq qtaa ryolik kb'i'xik che ri yab'iil tpetik nu'j qa kq'aax puq wi' che che jab'taq rcholjil kum qaqche k'chi che ri qáxb'al njeel ri tziij qb'iij kepli k'o ajwi'.